Este zien dizanoꞌn gran este no dizag gran es- este exdiew razantonin gra <hesitation> nez gzeꞌ gran este tapachul gran eseste <hesitation> nesraꞌ bak, neskeꞌ nesrakeꞌ, norabuin naraꞌ samiguel <hesitation> tepecꞌ nezkenoraꞌ nerodillꞌra diizani no sam pabl, chicap, neroraꞌ buin xtas erdizaꞌ diizane erodich niet.